Ma anche si mi lu sai nen, mi, a parte chë i insetti a më dan tüti fastidi, specialment le musche e s'a deu cumünichete ch'a devu rumpe i ciap a giru ënturn e pöi sai nen, custa si l'ai propi nen idea d'lon che d'lon ch'a fan për cumüniché, l'ai propi niente, gnüne idee